Bo, pes sincerament sai nen përché ai mai avü ai mai avü d'pes e andazìa pësché però sai nen cum a fazìan a cumüniché bo, sai nen, n'ai propi nen idea d'lo li, comuncue ën cuaiche manera a lu faran përché se no guai <noise> e bon